Aga gunana yaggurui yero tawwe nainappa le pubenei nomoroq seddie yanaritu ampe kedona sibawa malebbi i ri padanna rupa tau sibawa matinuluq massempajang namarilludoangeng ri puangnge